Aja koo ta kuu ko'o ñuiyo ra kutoovai kumi ko'o ñu'uyu ya kixina bueloi chininu ra vichi ra kana ko'o sa'a tee vichi su kutoo chiña tuiya yooma su tatu saa kova kunira ya yoora xiiña tau kiiya ra xiyua a too loa tajai tikui sajaka inia, takuu nitua takixiai chi taa ko'o xintee xinaa kua kai ra yakochi tuvia nuju tikui saja ta- ta kanaka i'i kuyiayia i'i tai ko'o yata suva i'iya ra ika koo kutooi yaa kooa xii chi tatu kiniva i'ia tuvaa xinaa chi sinte tikuuva ñaa xinaara taku vichi ra xaa siva tiempo kua ra xaka xiia kachiñu naa ta loovara xia i'i kuxia inivaya xiaxivaya, xaa kokixa vaa xio takuu tajao ntuchi kara ito ntikoa, a tajatuo tiayu kaa inia ra itoo nitikora xiasi kusiora a ta tajatuora i'iniara saa xixi tuo ntuo nintikovara ta tajatuora inia kuaatuo takuu ve'e na tao kara xaa saa kuaa tuo xiara ini ta'ao ka tintijio xiiya chi ta tuu ko'o xiayi suvaa kua ntee mi yoo ikua ya ntuvia naa kutoia su tatuu vaavia kachiñua xiyo ra taku ya kutoomi ku ko'o ya kixi na yuvasintu chininu chi tikonaka xiuti ra. Ika kasuana ntikona xiuti ra tajana xii ñu'ukiyi ra ika kasuana kara, tanuu sukuana kara mianaka xini a tee koa a xiayi koa ntaa xia kuva koo xiuva tintua ya kuva ntijintu xiiya chi ko'ova kua kara ta nijea ñaa kuxintu ntuchintu, tiayuka ra xixintua ra ntitara saa kora ntiko ñaa inia, a tajatuntu ñaa inia kuaa tuntu ve'e na taantu i'i kiva uxi minutoa nta cinco minuto a koo yotu i'i see leentu ya kua kiji ntaka chintura koa ntoona tijina xia chi ña vaa nina kuaana koo ntoona xia chi yakakua ko'o vaachaka kotontua takaa kunintu na kuntea xintu su ya kixa kua kuachi kuaaya <noise> takumintu na sikuantua ra ta yumi vichi vaa kuaya ra takuu, saavi kara kuika kasuaantua ra tukuntee tuku ña ñu'u xiaa mintu, ñu'u xiaa kantu xii ñu'u nu kuaa choo teña sukuara ña ntavi kara i'ini savi, i'ini yumi kiiña kukuaña chi xaa chiñu kixaña xia kua ra takuntu ra kokutuva kuakuantu kasuantua ra ika ta nuu, ta suvaa mintuara katakayantu sivi sintikika kamintua ra takuni miantu kooa, tuvi koa ntee koa a ko xiayi loo koara yaka ra kontiko ñaa inia xixintu yaka kua kutoo chakantua chi vaa vichi chi tatun. Taku vichira na ikuvi tura niniyo carrova taku niniyo moso kuaa kachiño ra kusorua kuaru xiaa ra, yia kisa kua iji kuakua tukua ta kuu tavia, ta teelo kantitaru ra ika tavitukua ra xaka koo xika xintura ya kintu kumi ko'o sa'a kaa kua i'i toova, xintu taku tukuntu mosontu ra i'i toova kuaa xiintu su ika xia tukuntu ra xia mi ika tajantu ñaa ini ko'o sa'a kara xia mi saa kuntee mosontu kuxiana ra naka ntee looka xixi ra yaka xia nitikonti ñaa ini ra yaka kua kixa xiintu ya kotaa kuakua inintu mi yaka ra, taku ko'o mintu yoo ra ta'a initua yoo chi xixitu nta i'i sava hora teentu xixintu ta kuni miantu ra ini tia'a inia, koo ntiko ñaa inira yaka kua ya yo'o kua nunika kutoo mintu su ya tuntoo loo kuaa chi takuna kaantu viko tioxi kara, kaao viko ra maa kuvi i'i kasuao i'i ciento via, ma nina kara xa yojovi kaao xinaka sukuana i'i cientoa a i'i ochenta ra saavi sa nioa ra yaka kuvi nii kuaatua ka kuntea xintura yaka taku ntee ko'o sa'a yoo chi kamava chiñua yo'o intavao yavika ra xia ninioa yo'o ra xaa tajao ñaa xia nujuo kuaa chi takixana. taku viko kaara vaxii loo yuvi ka chi nta yuvi mia vaxi kaa ta yakakua ya yo'o ku ko'o kachiñuntu tekantu vichi ra a ta, vaxi, vaxi katukuna vichi ra xia. Yio katuku savaka ra xia ko'o xia i'i xiamaa desechableka kaa tajana ra kina tuvina ntao ra a tijiyo xaa ntoo mio xia chi ya ka'a kixa na xiyo ra yaka kokuto kuavi ko'o sa'a yoo, chi ko'o ntavi yoo ku mia kutoo chaakantu na koo ve'entu ntita nujuntu kuxintu xio chaka yoo kunintu ra ya yoo ko ta'a kuakua inintu vichi.